يقرأ أكثر، خصوصًا من كتّاب ممتازين، يكتب يوميًا حتى لو جمل بسيطة، يخلي حد يراجع كتاباته ويعطيه نصائح، يجرب يشارك في ورش كتابة أو يكتب عن حاجات يحبها.